Marobe zany paikady fomba afaka ialanao tao na hoe anaovanao vonjeo. Voalohany aloha <hesitation> tsy maintsy hisy potipoty vato ao satsia ny tany higadranao zay tsy maintsy haloto de hatorakinao vato ambany agny de tsy maintsy misy olo mahita hoe ia olo mitoraka ambony any de mety hoe hotserika ny olo zay misy olo ambony agny zao gadra agny zao satsia fa hain'olo koa hoe tany fagnajaria olo gadra ambony ao zao ka mba andao ho jere sahalan'ny hoe fa hain'olo zany hoe misy olo ao zao na mety ho tadavin'ny fiarahamonina reo koa mety r'anona ne ao zao ka ndao antsika somary hijery agny!